Per nare ah ni riugëckia ni rquiñ gapa rquiñ guiu ni na laverdad chi rquiñ, chi nú ganu núga laztonu, xilani, queity riendinu, queity nadi nú perfecto zapa ni na dios va, dios ah gundiva runva gan run va ni, per za bmiety rh lo gëxlyw ah queity riendi nú gan guiu dix ni na legalmente, nú gal at run buny dixiu va, rázanu va queity za rnidinu, núga th, tiop ni rieñnu dixiu ah, queity radini rguënu legal, rcasnu guïnun legalmente zapa nina lani per quiety riendinu gan riabnu lo, lo ra, lop hir, dios gy rsald va danunu, riab nú loni ni va queity diar di reñnu gan, rcas nú zëva rcasnu gieñnu gan gisunu, queity gieñdi nú duxiu va per núga lat riab buny lo ni, núga lat rieñnu th dixiu’e, baide no tant’e za per rieñganu th dixiu, queitiu nó gieñnu gan zapa ni na, rgui dios dix ah, dios ah perfecto na dios la dios va, per chi danun queity riendi un gan rieñnu zë, sety sa riugëckia ni nare.